पेंगुइन सर्द तापमान मा ज्वा भरत बणादी वा पृथ्वी पर सबसे कम वातावरण मा करदी अंटार्कटिका सर्द द्वारा प्रजनन करण वाला पक्षी एक मात्र प्रजाति चा जख हवा का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जांदू। कतका बार य हवा थै। चालीस एम् एम् तक य नर जोडी बनाण मा उष्मा थै बिना खंया पिया रह जांदी